Eoa anao zany kô mahita zany sri-lankais <hesitation> karaha indianina reny izy io e, karaha indianina reny fô zio fa zaka mampiavaka andreo ndraiky laolo izy reo ao tia resaka volomena ein ko resaka volamena zany atao resaka eto mety amindreo raha karaha zany, karakaraha zany zany ry sri-lankais.